Jabar boo koy wut, wutal goro njëkk. Mag ñi balañ daan wuti jabar dañuy wut goro ba pare laaj sa nday ca nam mel. Su fekkee nday bi muñkat la, doylu na, boo wutee doomam diŋ diŋ diŋ ko fa fekk. Looloo tax ñuy wuti jabar jikko bu rafet di muñ. Takk jabar dafa wóor ndaxte sëy dafa yàgg te lu ne xaj na ci moo tax bu njëkk gaa yi dañ daan wax ne balaa ngaa wuti jabar wutil goro ba pare ndax diw si fami bu baax la bokk yaayam sëykat la dina tax ñu, boo hutijee doomam ñu ne ñu ne ham nañ ci moom yaakaar. Muñ ak doylu, boo ko defee, lu ñów fekk la fa. Sëy moom muñ rekk la, muñ. Moo ca hëpp solo. Jikko moo ci gënaa baax ndax tay jigéeni sëykat dafaa war a yaatu. Kër ga ngay sëy; këri fami la nekkut këri fami yooyu, ñaan nga yàlla mu nekk këri fami, ba ŋa am fa njaboot gu barke ndax lool la nit da wut ci sëy.